هلا أحب إني أشوف الفيلم بالحالي أفظل من إني أروح أتغدى بحالي، لأنه الغدا يعني إذا-إذا معك-معك أحد يشارك الغدا وكدا يكون في بركة في الأكل يعني يفتح نفسك تجدر تاكل أكثر تشبع أكثر، لكن الفيلم ما-ما تفرج يعني إذا صحيح المشاركة مهمة لكن الفيلم ما هو بمثل الأكل الصراحة بالنسبة لي، بالنسبة لي لا ما أقدر أكل لحالي.